Kɛndɛ feyɛ nu bɔɔ nu to jiɛ iɔ amu anu bɔɔ nui to kamara. Kɛ kɛmu nu anui to ji yɛ iɔ ai fɔɔ nyiye ma, anua nu mu mbɛ anu tɔɛ nu keena komu mɔɛ nu anuyaa sɔ. mbɛ anu tɔɛ nu keena komu mɔɛ nu anuya sɔ, faiyɛ, ai to wa kɛ jiyɛɔ, kaawoe, ai to jiiyɔɔ, sandee, ai to jiyɛɔ kɔi iɔ kpɔŋɛ, ai to jiyɛɔ; kɔɨyɛ iɔ kalaa kalaa ai to wa kɛ jllyɛɔ keeɛe, kɔiyɛ ɔ naa bɛ, mɔɛ nu anui yaa biya wa kɛ, gbuuyɛ gbuuyɛ, a bɛ jlyɛɔ, nyiyɛ maa la. ɛɛɛ kɛndɛ fey munu kɛ anui to jiiɔ ai fɔɔ nylyɛ ma. mbɛa nua nu wa lanna kɛ kendɛ fey bihi nunu anu kun koo, mbe kun anu gbi landa, kɛ a len mɛɛ waegee, kɛmu anu tɔɛ toa ŋ kundɔ kllyɛɔ anua nu mɛ kɛ ŋaa nu lan bɔɔ woi mɔ mande a i nae, a kɛmu ai tia a ta kundɔ kllyɛ iɔ pɛɛ ai yaa nu landa kɛmu ŋ kun a landa, aa mɛ kɛ.